الا كان الصديق ديالي دوز نهار صعيب فالخدمة اول حاجة غنعرض عليه باش نخرجو نتمشاو احسن حاجة باش نتسلاو وتنسا الهموم هي تمشا واحد المدة طويلة و من بعد غنعياو و غيجينا الجوع غنعرض عليه باش ياكل شيحاجة وشكي عليا همو و اعاود ليا النهار ديالو كيفاش داز و غنكون عاونتو باش احسن اليوم ديالو